र्याप गाना अभीके यी समाजमे बरी चलल बाटे। सब जना र्याप गाना सुनैत रहैये। चारुपखा सुनबै हमनिके त र्यापे सुनैत रहैये। अभीके लैका सब त खाली र्यापे गाना सुनैये। जेतना पहिलाके पुरान गाना सब नसुनेके मन परैये, खाली र्याप सुनैये, कैसन कैसन र्याप आईये। आ र्याप मे भी बहुत किसिमके रहैये कोनो र्याप देशके बारेमे रहैये त केहु जैसने तैसने जतीये तथीयेके बारेमे लिखले रहैये। गाजा, आ सिग्रेट सबके बारेमे लिखले रहैये, दारु सबके बारेमे लिखले रहैये। त कोनो र्याप गाना सब निमनो रहैये, केतना निमन रहैये र्याप गाना सब। अपन सोच, अपन उहे सोच सबके देखैले रैहे अपन र्याप गानाके माध्यमसे, ओक्रा देखैये, दर्साईये। हमनिके देशके लागि कथी करे सकम उहे र्याप गाना के बताइये। हमनिके देशमे कथी कथी अनन्याय होईता, कथी खराब चीज सब होईता, हमनिके त अब हमनिके देशमे सीधा भासासे त नबोले सकम हमनिके। हमनिके सीधा केक्रो खिलाफ बोलेम त हमनिमे सीधा मुद्दा आजै, हमनिमे पुलिस लागजै। ओहि कारणसे केतना आदमी सब केतना गायक सब सीधा नबोलके र्याप गाना गाके उहेके माध्यमसे हमनिके देशमे कथी कथी बा इहे सबके बारेमे ताइये। आ जब नेपाल देशके जनता सबके संकेत करैये। हमनिके देशमे कथी कथी खराबी होईता, हमनिके कथी कथी करेके चाही हमनिके देशके अगाडि बढाईके लागि इहे सब हमनिके बताइये ऊ र्याप गानाके माध्यमसे।